hann er svikari rasisti og svindlari sem vildi ekki verða forseti þetta sagði

fyrrum lögmaður Donalds Trumps um forsetann fyrir þingnefnd í dag formaður efnahags og viðskiptanefndar Alþingis undrast vinnubrögð Miðflokksins í umræðu um frumvarp um meðferð krónueigna á sama tíma og formaður flokksins hafi ekki mætt á nefndarfundi þar sem fjallað hafi verið

María Einarsdóttir segir að aðdróttanir og hótanir stjórnar sjómannafélagsins hafi haft slæm áhrif á hana og fjölskyldu hennar lögfræðingur a s í segir að félagið eigi að sjá sóma sinn í því að koma málum í rétt horf vísindamenn í fimm stöðugildum sinna öllum rannsóknum á íslenskum landbúnaði rannsakendum við Landbúnaðarháskólann hefur fækkað um tuttugu á síðustu fimmtán árum það mátti ekki tæpara standa í morgun þegar

um borð í flutningaflotkví í Hafnarfirði hafnarstjórinn segir að mögulega hafi munað korteri að aðgerðin færi í vaskinn

ekki verða forseti heldur bauð hann sig fram til þess að auglýsa sjálfan sig þetta er á meðal þess sem kom fram í máli fyrrum lögmanns Bandaríkjaforseta í vitnisburði fyrir nefnd á Bandaríkjaþingi var stóryrtur í dag

einn af nánustu samstarfsmönnum Bandaríkjaforseta og var lögmaður hans til tíu ára en vitnisburður

hafi verið hætt í janúar tvö þúsund og sextán en sannleikurinn sé sá að þær hafi haldið áfram lengur

þingmenn repúblikana draga trúverðugleika hans mjög í efa sóttu hart að honum og reyndu að fá

frestað áður en hann tók til máls sagði að hann hefði aldrei órað fyrir þegar hann hóf störf fyrir Trump árið tvö þúsund og sjö að hann yrði nokkurn tímann forseti Bandaríkjanna Trump hafi í raun ekki viljað verða forseti sjálfur

virðast sammála um eitt að sjá eftir samstarfinu sagðist skammast sín fyrir að hafa heillast af Trump og haldið hlífiskildi yfir honum í tíu ár Trump er sjálfur í Víetnam til að funda með leiðtoga Norður Kóreu hann tjáði sig

um málið á Twitter og sagði miður að Cohen hafi verið einn af mörgum lögmönnum sínum og hann ljúgi nú til þess fá dóm sinn

formaður efnahags og viðskiptanefndar Alþingis undrast vinnubrögð Miðflokksins í umræðu um frumvarp um meðferð krónueigna á sama tíma og formaður flokksins hafi ekki mætt á nefndarfundi þar sem fjallað hafi verið ítarlega um málið verulegir hagsmunir séu í húfi formaður Miðflokksins segir öll svör stjórnvalda vanta og segir vekja furðu að enginn reyni að verja málið

önnur umræða um frumvarp fjármálaráðherra um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum og gjaldeyrismál stóð til klukkan að verða hálf sex í morgun og hafði þá staðið í rúmar fjórtán klukkustundir

allir nefndarmenn úr öllum flokkum standa saman að sameiginlegu nefndaráliti nema Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins sem var fjarverandi við afgreiðslu álitsins og það er Miðflokkurinn sem er á móti þessu máli þingmenn hans voru nánast á eintali við sjálfa

sig í alla nótt og höfðu haldið um þrjú hundruð og ræður þegar umræðunni var frestað í morgun þar með talin andsvör við hver annan við viljum auðvitað fyrst og fremst fá svör frá stjórnvöldum hvað þeim gangi til hvers vegna þau séu tilbúin að gefa eftir gagnvart þeim vogunarsjóðum sem hafa ekki verið tilbúnir að taka

neinn þátt í efnahagslegu endurreisninni og þar með algjörlega hverfa frá áætluninni sem lagt var upp með tvö þúsund og fimmtán og hefur skilað

ótrúlegum árangri formaður efnahags og viðskiptanefndar segir segir formann Miðflokksins ekki hafa setið nefndarfundi þar sem fjallað var ítarlega um málið og segir verulega hagsmuni í húfi formaður Miðflokksins var ekki á þeim nefndarfundi

sem fulltrúar fjármálaráðuneytisins fóru yfir efnisatriði frumvarpsins og svöruðu spurningum nefndarmanna hann var heldur ekki á nefndarfundi þar sem fulltrúar

Seðlabankans og sérfræðingar fóru yfir málið og og svöruðu með mjög ítarlegum hætti spurningum nefndarmanna og það vekur auðvitað athygli

í málið með þeim hætti sem gert er lögfræðingur a s í telur að Sjómannafélag Íslands eigi tafarlaust að boða til nýrra kosninga í stjórn félagsins eftir að Félagsdómur komst að þeirri niðurstöðu að félagið hafi brotið lög í máli

Einarsdóttur

segir framgöngu félagsins hafa haft mikil áhrif á sig og fjölskyldu sína Félagsdómur úrskurðaði í gær að brottrekstur

Maríu Einarsdóttur úr Sjómannafélagi Íslands hafi verið óheimill og regla félagsins um þriggja ára greiðsluskyldu til þess að öðlast kjörgengi væri í andstöðu við lög félagið fékk einnar og hálfrar milljónar króna sekt vakið hefur athygli hversu afdráttarlaus dómurinn sé

því að hann er jákvæður þá er þetta líka sorglegt hvað það er sem hefur verið að gerast innan þessa félags hann er mjög afdráttarlaus hann tekur það mjög skýrt fram að félögin eiga að vera opin fyrir alla félagsmenn og það sé bannað að leggja hömlur á það að menn geti boðið sig þar fram og verið til áhrifa kosið og

verið í framboði og hann refsar mjög harðlega fyrir brot á því ef stéttarfélög fara ekki eftir landslögum eða sínum eigin

eigin lögum hefur miðstjórn a s í heimild til að grípa inn í og taka yfir stjórn félagsins í þessu tilviki er þetta félag sem er utan Alþýðusambandsins það sem er rökrétt að gerist er það að stjórn félagsins bara tafarlaust setji þetta ferli í gang aftur löglega kosningu og komi málefnum félagsins í lögmætt horf ef þeir gera það ekki þá er því miður ekki annarra kosta völ held ég en

aðstoðar dómstóla til að fá úrlausnar á því en auðvitað á þetta á þetta félag sem lýðræðisleg eining að sjá sóma sinn í því

að koma málumum í rétt horf ég trúi ekki öðru en að fullorðnir menn geti tekið ábyrgð á gjörðum sínum og hlustað á vilja félagsmanna ég bara get ekki trúað öðru þangað til annað kemur í ljós stjórn félagsins fundaði í hádeginu en þar sem fjórir stjórnarmenn eru á sjó var ákveðið að fresta efnislegri umfjöllun þar til

næstu viku Helgi Kristinsson formaður segir dóminn vissulega koma á óvart að öðru leyti muni stjórnin ekki tjá sig um málið að svo stöddu segist því ekki geta sagt til um það strax hver hennar næstu skref verði ég ætla bara að leyfa mér að hugsa það vegna þess að það sem ég gerði var að tilkynna framboð og

alvarlegu aðdróttanir og jafnvel hótanir sem ég hef orðið fyrir vegna þess eru ekki mér né fjölskyldu minni bjóðandi þannig ég ætla kemur framganga sjómannafélagsins þér á óvart hún kemur afskaplega mikið á óvart það verður ekki hægt að segja annað nú stendur yfir atkvæðagreiðsla í breska þinginu um breytingartillögur

hefur barist fyrir aðeins þrjátíu dagar eru nú þar til stefnt er að útgöngu

Bretlands úr Evrópusambandinu þann tuttugasta og níunda mars hugmyndir hafa verið uppi um að fresta Brexit í gær kom fram að áhrifafólk innan e s b íhugi hvort vænlegt sé að fresta útgöngunni um tvö ár virðist hins vegar enn sannfærð um að það eina rétta í stöðunni sé að samþykkja samninginn sem nú er á borðinu

fjallað um Brexit í Kastljósi kvöldsins nú þegar

réttur mánuður er þar til Bretar ganga úr Evrópusambandinu að óbreyttu þar verður meðal annars fjallað um hvaða áhrif Brexit hefur haft á breskt samfélag og einnig hver líklegasta framvinda málsins er miðað við þá óvissu sem nú er uppi formaður Eflingar segir það túlkunaratriði hvort fimmtungur félagsmanna þurfi að kjósa til að atkvæðagreiðsla um verkfall sé lögleg síðdegis í dag vantaði um

þúsund atkvæði upp á það Starfsgreinasambandið og Landssamband íslenskra verslunarmanna áttu fund í morgun með Samtökum atvinnulífsins og ríkissáttasemjara í fyrsta skipti eftir að deilunni var vísað þangað ríkissáttasemjari ætlar að taka yfir samskipti við fjölmiðla ég mæltist til þess að við myndum einbeita okkur að því verkefni sem við höfum hér á borðinu að sinna þeim verkefnum boðað hefur verið til vinnufunda í deilunum næstu daga atkvæðagreiðslu Eflingar lýkur annað kvöld samtök atvinnulífsins telja verkfallið ólöglegt og

hafa stefnt Eflingu fyrir Félagsdóm formaður Eflingar segir ýmis túlkunaratriði í málinu eins og til dæmis að fimmtungur félagsmanna þurfi að greiða atkvæði til að verkfallið teljist löglegt lögmenn a s í hafi komist að því

það þurfi ekki síðdegis í dag höfðu sjö hundruð kosið en til að ná fimmtungi félagsmanna þarf Efling tæp þúsund atkvæði í viðbót þetta er túlkunaratriði og verður tekið fyrir í Félagsdómi fólk er hvatt til að mæta á baráttufund í Gamla bíói en það sé ekki skylda til að fá greitt úr

eins og stendur í bæklingi frá félaginu um verkfallið ef

að einhverjum ástæðum kemst ekki þangað þá verður hægt að komast

eftir helgina mánudaginn og þriðjudaginn

að ganga frá þessum málum og ef

fólk getur það ekki þá hefur það samband við okkur hjá Eflingu og við finnum út úr því er hægt að sækja um rafrænt til að fá úthlutað úr verkfallssjóði nei

að senda tölvupóst en það er ekki sérstakt rafrænt

er það ekki frekar forneskjulegt það má vel vera vísindamönnum við Landbúnaðarháskóla Íslands hefur fækkað um tuttugu frá tvö þúsund og fimm nýr rektor vill efla rannsóknir og auka samvinnu innan skólans í dag sinna vísindamenn í fimm stöðugildum öllum landbúnaðarrannsóknum á landinu efling íslensks landbúnaðar

gegn sýklalyfjaónæmi mótun sjálfbærni og matvælastefnu á Íslandi og breyttar forsendur til ræktunar

vegna hlýnandi loftslags þetta hefur allt verið í brennidepli í umræðunni undanfarið og heldur sennilega áfram næstu ár og jafnvel áratugi en á sama tíma fækkar fólki sem menntar sig í faginu og fjármagn er af skornum skammti til að mynda er þetta hérna sem er sennilega eldra heldur en ég enn notað í kennslu hér við Landbúnaðarháskólann frá tvö þúsund og fjórtán hefur Íslendingum sem útskrifast á sviði landbúnaðar eða

fækkað mikið samkvæmt Hagstofunni fengu átján slíka meistaragráðu það ár og sex doktorsgráðu tvö þúsund og sautján voru sjö m s gráður en engin

landbúnaðarháskóli Íslands er eina stofnun landsins sem stundar vísindarannsóknir í landbúnaði í dag fellur það undir fimm stöðugildi sem á Hvanneyri í Keldnaholti og Hveragerði nýr rektor tók við um áramót hún segir innviði skólans sterka en

vill efla rannsóknir og auka samvinnu sviða nú eru peningar meira komnir inn í samkeppnissjóði bæði innanlands og norræna

tækifærin okkar til þess að sækja fram síðan skólinn var stofnaður tvö þúsund og fimm hafa um tuttugu og sex fastráðnir vísindamenn hætt og fimm nýir komið í staðinn tæplega fjögur hundruð og fimmtíu nemendur eru í skólanum og fimm prófessorar það gerir um níutíu nemendur á hvern til samanburðar eru tæplega tólf þúsund og fimm hundruð

nemendur við Háskóla Íslands og

prófessorar rektor vill snúa þessari þróun við og er að ráða þrjá sérfræðinga og auglýsa eftir doktorsnemum við erum náttúrulega á lykilsviði fyrir framtíðina bæði hérlendis og

þannig að ég sé alveg gríðarleg sóknarfæri fyrir skólann

herinn skaut niður tvær indverskar orrustuþotur yfir Kasmír í morgun vaxandi spenna hefur verið í samskiptum Indlands og Pakistans og óttast margir hörð átök í Kasmír héraði á mörkum Indlands og Pakistans og hefur verið bitbein þessara ríkja allt frá stofnun þeirra

var skipt á milli Indlands og Pakistans árið nítján hundruð fjörutíu og átta en hópar hafa krafist sjálfstæðis eða sameiningar við

greindi frá því í dag að herinn hefði skotið niður tvær indverskar orrustuþotur og að einn flugmaður væri í haldi Indverjar segjast einnig hafa skotið niður pakistanska orrustuþotu Indverjar gerðu loftárás á pakistanska hluta

og sögðu að með þeirri árás hefðu þeir jafnað við jörðu bækistöðvar

sem berjast gegn indverskum yfirráðum í Kasmír höfðu lýst á hendur sér vaxandi ótti er um að enn eitt stríð brjótist út milli ríkjanna og hafa krossar verið málaðir á bæði ríkin ráða yfir kjarnorkuvopnum í dag hafa fjölmargir íbúar á svæðinu flúið heimkynni sín vegna ótta við yfirvofandi átök ferðaþjónustubóndi á Hornströndum er ósáttur við nýjar fjöldatakmarkanir í friðlandinu takmarkanirnar eru hluti af nýrri stjórnar og verndaráætlun en með henni á meðal annars að stýra umferð um friðlandið ný stjórnar og

fyrir friðlandið á Hornströndum var kynnt á Ísafirði í morgun áætlunin er unnin af fulltrúum Umhverfisstofnunar Ísafjarðarbæjar og landeigenda fyrir þá sem eru að heimsækja svæðið þá eru

hafa verið tilmæli hingað til nú er til dæmis óleyfilegt að skip með fleiri en fimmtíu farþega setji fólk í land og það kemur því í veg fyrir landtöku skemmtiferðaskipa það er gott að það er komið eitthvað regluverk til að vísa í sem tekur á þessu máli aðrar helstu breytingar eru að nú má aðeins tjalda á tjaldsvæðum þar sem er hreinlætisaðstaða þyrlum er óheimilt að lenda í friðlandinu

breytingunum er ekki ætlað að takmarka starfsemi ferðaþjóna sem

en ekki eru allir sáttir við reglurnar það er auglýst

megi bara koma fimmtán en húsið hjá mér tekur

og það er ekkert

á hverju það

til að geta komið til móts við hans starfsemi ákvæði um eru til tveggja ára og skal þá endurskoðað á fundinum var þó spurt hvort að það ætti ef til vill frekar að bæta inniviði en að takmarka hópastærðir með þessum hætti enda brýn þörf til dæmis á merkingum og salernum

dregið um borð í risastóra flutningaflotkví í Hafnarfjarðarhöfn í dag skipið verður flutt til Belgíu um helgina þar sem það verður rifið

í Helguvík í nóvember eftir umfangsmiklar björgunaraðgerðir sem tóku nokkra daga var skipið dregið til Hafnarfjarðar þar sem það hefur verið síðan í morgun var svo hafist handa við að draga skipið um borð í hundrað og fjörutíu metra langa hollenska

en til stendur að flytja skipið áleiðis til Belgíu um helgina þar sem það verður rifið er þetta ekki mikil

held að það séu hátt í þrjátíu manns þrír dráttarbátar og fjöldi sérfræðinga sem kemur að því að útfæra þetta þeir eru mjög nákvæmir í þessu Hollendingarnir og eru búnir að halda marga fundi til þess að fara yfir öll sín plögg og leggja fram teikningar af minnstu smáatriðum um hvernig þeir

útfæra þetta en þetta eru vanir menn

verið í þessu lengi og vita alveg hvað

það var ekki tilviljun að dagurinn í dag varð fyrir valinu enda veðrið með besta móti unnið var í kapphlaupi við tímann þar sem sjávarföll skiptu öllu máli veistu til þess að svona nokkuð hafi verið gert á Íslandi áður já menn hafa verið að taka

en þetta er í stærra lagi og sérstaklega

af sementi það er mjög þungt

þannig að það má engu skeika í að koma þessu fyrir hafist var handa við að draga

um klukkan tíu í morgun og nú þremur og hálfum tíma síðar er skipið komið á sinn stað þetta er að takast það mátti ekki tæpara standa við höfðum tíma til korter í tvö hún er að verða hálf þannig að það eru allir glaðir

segir að hagkvæmara hafi verið talið að flytja skipið í heilu lagi frekar en að rífa það hér og flytja það svo þá hafi það ekki verið talið svara kostnaði að gera við skipið

í dag hátíðin fer fram á nærri tuttugu veitingastöðum á höfuðborgarsvæðinu og Sunna

til hins betra

tvö þúsund og tvö

sérhæfðir og við veljum

tiltölulega stillt á landinu í dag eftir fremur rysjótta tíð undanfarna daga á morgun verður stíf austanátt með rigningu á köflum um landið sunnanvert en norðan heiða verður veður bæði stillt og þurrt Theodór Freyr

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með í íþróttum kvöldins íslenska kvennalandsliðið í fótbolta hóf keppni á mótinu í dag með leik við Kanada Hallbera Gísladóttir lék sinn hundraðasta landsleik í dag og er stolt og hann er svikari rasisti og svindlari sem vildi ekki verða forseti þetta sagði Michael Cohen fyrrum lögmaður Donalds Trumps um forsetann fyrir þingnefnd í dag formaður efnahags og viðskiptanefndar Alþingis undrast vinnubrögð Miðflokksins í umræðu um frumvarp um meðferð krónueigna á sama tíma og formaður flokksins hafi ekki mætt á nefndarfundi þar sem fjallað hafi verið ítarlega um málið María Einarsdóttir segir að aðdróttanir og hótanir stjórnar sjómannafélagsins hafi haft slæm áhrif á hana

og fjölskyldu hennar lögfræðingur a s í segir að félagið eigi að sjá sóma sinn í því að koma málum í rétt horf það mátti ekki tæpara standa í morgun þegar

var dregið um borð í

í Hafnarfirði hafnarstjórinn segir að mögulega hafi munað korteri að aðgerðin færi í vaskinn þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum veðri og Kastljósi

í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og